Mayoŋaaji piiruɗi balon, ngaɗirɗi esport, jiilorɗi walla fay porodiŋaaji; ndenno ɓornotoɗi. Faa tawee ko njiɗmi waɗde fuu wakkati muuɗun ndee nii ɓoornotoomi ɗun. Sabi ɗinɗon mayoŋaaji jooni iɗi jogii wakkati nde ɗi kaani ɓoorneede.